A garwa nyein garwuwei hanna zaawara wanene mworyei nyla Balinwo Banlinhein garwi nyina yein marau a gwalibnaa. Ar framamayei handikeh ayun beinlinwamuna da zikirwii kah hanyein weibii na haga. Beinlinwu hanna suuna akwanye, beinlinwu ma hab ma beeda ma faa billah brealeh, beilin wu juula da him da, ma a amm ma nyin mah nyuwa ba bwaneh ma zireh taama. Beilinwa ma kwabi da ship jama ma zike nee dei da nyomawan da wa faa nyom dan beiroh nyina beiki lngbii beilinwa a gwala shin nyamha. Nyina kwada amm naa tura bei belinwa lngwaa kwantha haga wahmu yir kaliyaga beilinwa yeiwa nyeing neiden na jeebi dei zwinya yanyin hah faah mworyanyein hah faah, kurwanyin hah faah shaomanyen hah faa ing shishwabdei baa fedei. Nyina biki ingbii beelingwai gaar hamawa wei a datir toa ziki naa; nyein na ziki yel mwokirel libei na tuwa seiki ta nyin suneiyah dei zwinta tayei ingti hanna kowoe seiki tamnena hadan daa kusaiwu wei han hanna kusauu yaa kunyei ne daa a dami farr daa-daa-daafranun wanyen dan woun. Amon daa kwam juumaag nii kam nayedi dan wung da kwamli di dan waei dan mwarala dan niggo daa frama nye birreme eing birre baleauwei na eing na turina ta gar hammona a yung na momdirta faawuda shengadi ki tuwana dani thu da finno hagi eing hana eing in pathina ni ziramga nii boag nii shula yira nyi zirra sheaw mii wam gaag mii dauyiraa da eing zirim sheaw ga eang mii dahaga mii yala shwakuligene yii aa yaa laa am zira sheaw han shenwanye hagina minyoga ba yung birehedi yaam dahan kubeh ba leauwei hani dure zulabba hagina shi gar wawi hani deah zwedi na wungi shwakuli..eing zeah ku lunga mii duh belleawei hani zee kunlida han she na eig a dumu rina shengire eine baleauwei a nu kumneag a tuma sheag we yinan sheai baleauwei dea a shunne jiki mo ham zea kunlag a atuedim tuedami songya yii hani jibine biki hani nu kume shiyeyina yea ani laa bii nyim-ni nyinme na baleauwei a wung bii am zea kunlungda a wuh nii waa wa a dami maa zii ya eing yii naa hani jonaa bii mii yala zwawaye. hani zikki bu eing ku zwawaye eing figa mundirtiga nyina dami baleauwei nii zir kunlenaag ana eing nii dunni na tuta biyewo ta garwa we nanni wibe nyina wi datir twa nyini zikki ne a framami na shinne yinye mim bii mii nuga bwaningida nii kure nii shine deam nii tuta hani gummninyir titoma kwaye mii dwa sheabe baa hab yil baleauke kea yil baleaukide abii dohen joungta abii go dittiye abii zikki shauwaa bii gu buya nab warir ya kwanye ya eing maa burseh maa zea muntinida yapilmin biremnide baleauwei bam warama kossuwea kullali maa da hagi maa swea maag muna ma weganida mi zir baleauwei dea bab shunne kullalamna hala kaliweag biki eing be ba leauwe han frama nye. Nii, baa yambi ta kobo na zikkitan yuwang nyine bikki kobo han frama yinna nii tuta kobo dii nam laa naa ba'ah lii mir lungurab kaa arna baah han framayina, mii hab belliwu mii biida bam nigga bil birrelaag bam nigagi filli na ag shea garwanina fealanguwuga fealangwa gii nab nyu nyima yiga belliwo ba nyu nyimaye belliwo bega nyimama ye hani yuwumwu bilwung birrelle bealeagwo mii bega nyii-nyima ma ye mii baa biggi nyima maye mii baa niggimwu bilwaang mii swar nyoma mii zjea, kama mii kwabiga nyana bikibii eing bealiangwo ha garwewi han frama nye datir, twa mu yir zikkine nyina bikki eingbe nyina zikirineh ana zikkita ni tuta mu yir mii zirkke bam zwea bim zii zubke a garwurawi ma zikkinide zikkiwe ma du framanye na eing nyina turi be ta bealiangwo han frama nyine a damda birreme hamgumnina thama kwanye am yalamu farnuwa kwanye ham niggah na eing mii jaa naa ham kusseh mawa deameh ana bikki eing be na thuta bealiangwo han frama yii nye hammo nyina zikkiyeag.